ʻAʻole wau maopopo leʻa i ka mea nui o ke kamepiula. Akā nō naʻe hiki ke haʻi i nā mea aʻu e ʻike ai. ʻIke wau i ka lolo o ke kamepiula, ʻo ka papamaka ʻo ka papakaumaka ʻoe, ʻo ka papa kī ʻoe, ʻo ka ʻiole ʻoe. ʻO ia wale nō kaʻu e ʻike ai i ke kamepiula.